Aan ujut ulako nésuk nusuum bugaan pépé; mara gucé buguto hani ukané jak bo bugo jagut, gucé may bugubo wanasaan waan ukané jajak, gaŋumuti mé bugo guŋumé nak gufokuli. Yo écimé aan ujut urooŋ buroŋi injo ufaak bugaan balobut naw koji.